هوا طبعاً إللي هيفيد الكوكب، إني أكون عالم مشهور، أما إللي راح يفيدني أنا شخصياً ويعب بقية العامة الناس، إني تكون فنان مشهور، أغلب يعني أغلب الناس راح تختار انها تكون فنان مشهور، لأن- لإن الفنان يعني، هو الشيء إللي يعني للأسف في الزمن هذا الناس تعتبره شي مهم و <hesitation> شخصية عامة في المجتمع، أما العلماء ما في أحد كثير يعني يهام لهم.